<noise> uu, uu kiú, uni kiú, <hesitation> kudixi xa ku ne wainu ko ki’in vu, inu ki’u tena xaki xani xaa tiempo xi, xani kida descompone te xeeninxi ka xa kanu o xa kuet’yiunu te vu ki’u, uni ki’u te watika ki’u, nu watika kuet’yiunu xaa kanu o xa naxu kuininu xa kadanu